ahey biness akasi hinjiray biness ak rimma fa won gugurda hamtu laf tan jalit ijarte baresun duum sagale it gureti isinenii ash kasit fa doketi ak biness fanii darge hin'nyaan amo beresunii beresuni ka ishin ash kasit laf jalit ijart sun mara birri wom sagaleatif iyyoo ak ishinii woyyu hindagarte hin; nyanne ama woyyu hi ijesin.